Hyi tsughuni va khin muna ciwani muna ɗi makaranta khin fi wi ghi multhi gha ghi kwi ɗi makaranti gha ghi ɗi ya mun buʒha mu bu ʒha ghi kwi ghi multhi ya har ghi kwi pa C’imi wi ndaka ɗi makarantaya. Tabbas ba multhai ghi khin fiwi ghi multhi va muna ƙwanyu ghi kwi baɗi makaranta, yan ʒhahyi yi ga ma khin wi malamin bu lthabuɗa ghuma sai a ci mu cana ma’ummu si mun ma pi ƙan ma ummusi, mun ga ghi ghun bayan ƙan ghulban hyi fala muna. Sai ma ti vinahyi cani khin ghulbani ghi nuwajen, ghi fakhi ghi piyayan sai ussani khiyimun, ghi a khiyimun gyuwi si wiltha ghi pa C’imi ghi un cani bu hyi cimu wata assamen be’e ghy umma ghu ghu kwi ummusi ca ba ghi lthakwi gha ban a ndaka ɗa Lthabuɗuni sai ghu multhi va muni kwanyu ghu multhi babiran Va muni ƙwanyu a fali mun ghi tsigayen ƙan yuuwi ci Siwiltha we ya fi cifakhiya ghi bayen ɗi makarantai hyi tsiga ha munu. To ghi sinnau har munu har suwa har dhigharene ba ghi ƙilthiya sai ghi ghinsh mun yemani ghi sin cewa ghi multha multhi wi ndaka wi yan ʒhahyiyi be’e khin muna tawa khin ci ni ca fa yu.